Este tchiri yuu chií sañara ñi tatu te, janchara no ñi ñtora te nu este no villa chiita este ñí, ñtindua te yua te janchara te sañara chiíra chií staa, chiíra ñií te yeera.